Io <noise> sarereai nalo moderarea tampa mamata, moderaeai tampa mamata ela mampa perea, perea kiki manpa aloa, perea kiki tampa aloaloaia, ampa kerema redi, papara lotu elipa lao, nimani papara sarereai tamani gogore gamani nalo sarereai, manpa redi mode moderare <laughs> ela atea ta rarausu isala ela manpa alo alobela arigu gunu amini atea manpa lo kikiu, ate manpa usuru. <noise> Are papara are <laughs> papara ela io anua nalo lotu elipa lao, nimani papara tamani gogoresamani, moderare mapa redi lotu manpa, gore manpa lao, itaiai mampa lo tuisamani gore pelo start, papara team elipa gore lago mudina nimani papara manpa gore, gore asoma. Gogoresamani papara taim pelo boni mani, tamani pa lawouma ela same atea manpa lao, palo kikiu, papara taim mampaka bobo mausu pa tuisau, taunai. Asiu aka au isiu pa kakadeke emu, lago papara taim elae papara elipa lo bo mausu are papara ela elipa sosobiedia. Are <noise> moderate sodino elae anua nalo tadipa gore ela nalo io saba <noise> moderarela pa alo, pa ariguguno atea <noise> pa resisi ela pa alo, pa alo alo bela isau ela amini waini nimam, wain nimani papara ela gore tam ani lalauisamani, lago pa gore, gore asoma tape boni nimani papara nalo anua tadipa alanis culture. Ela, ela mampa pa parae tis emani pelo boni, pelo lauouma, kikiu mampa aniani ela, ela, pa mausu are papare taim ela, maguagito nalo taunai mampa tusamami.